Roa arivo fito amby folo fito amby manamarika nisy van̈im-potoan̈a raiky ten̈a niavaka tamin̈'io <hesitation> fia- tan̈aty tan̈aty fivavahan̈a nisy Zaho zen̈y nisy fivorin̈a raiky ten̈a niavaka ten̈a tiako tamy zen̈y oe.